Eee ny momba ny peroscope zao any lahy tsy haiko satria raha mbo tsy nihitako indraiky zao ary samabany renin'ny sofiko ka tsy tiako hanome valiteny vandy anareo ka hajanoko ny ahy.